Nde jamgami ekkol nde ni ƴande fu dum jarranomi, buudi nogayi e ko no fawi. Ga hamde sona so tawi gendi e gendi ɗun dum ujunere et ko fawi. Walla <hesitation> ujunere, walla ujunnaaje tati en. Ɗum ni jooni ka.